شوف انت تمشي شوي اوكي ايه تتبع نظام صحي غذائي اوكي لكن اهم شي تركز على تمرينات المقاومة الي يكون فيها اثقال ايه يكون فيه حمل على الجسم بالتالي هاي بيكون عندك البنية الجسدية القوية الي تحلم فيها يعني هاي اهم شي